Nuqa rikukuni hatun wasiyta tukushiaspa.

Aylliman llakisqachu purinanchu asispa purinan.

Llapan chay mawk'a runakuna chay 90 años, 80 años kunan trabahashan awiluchakuna anchay. <noise>